Biye wa juna na ba arzantɛn na ba a ni nɛ ba ya bɛ ta nico nicobiyo na <hesitation> ba arzantin zun waati doso yɛrɛ inna aba yawe wɛ'a ba nicozo biya ba nicobia mi mi pantine a a tununi ba a bwera ba kwa